I Alzeria zany da niady ho an'ny fahaleovan-tenany. Niafara tamin'ny tolona manohitra ny frantsay moa zany io raharaha io. Kanefany nahazo ny fahaleovan-tenany ihany izy rehefa tonga ny taogna roa amby enimpolo sy sivanjato sy arivo.